أفضل قضائها شابًا بالغًا. لأن البلوغ يعطيني الفرصة لأعيش تجارب جديدة وأتعلم وأحقق أهدافي. بينما الطفولة مرحلة جميلة، لكنها محدودة في ما أستطيع فعله. مرحلة الشباب تمنحني حرية أكثر في اتخاذ القرارات وصنع المستقبل، وهذا شيء مهم بالنسبة لي.